<noise> Enáá’ mó my é’n xé’n lⱥ xé’n la mý é’n jmýy’ kié’ ngö jmýy’ kié’ ngö xin köö mó e kiee’ ráá’ i xen jenuu jö ngö jö xen dsa i jmóo ü ñí’, xan dsa i jmóó jmýy’ xen dsa i jmóo mó llóo la re lɇ my éé’n jná xé’n jnⱥⱥ jö my é’n köö u ñí’ uñi’ ba ejö jmí’ re lɇ dsa lí: dsa Ú’ dsa, dse mi jäa mýy dsa xé’n ngö ro’, i jö to mi kiöö tá’ jy my üü, mi kiöö tá’ jy my jmý’ jy, jy mý guajíilo jö, jy mý especia jy mi kiöö tá’ lajy sún my e jö my dxá dsa dxáá’ jy köö iá i jö my ó jmýy’ jö kie’ jö ma li uɇɇ náá’ dxá ji jö, jö tóó’ tá’ la jy <hesitation> jmý’ <hesitation> jmý’ e jäá jmý’ my jmý’ re fáá’ra e jäá re lɇ töö xïï’ ma re dxi lii la’ jö, e náá’ jmóó dsa jää jö ma re dxi líí la’ e náá’ jmóó dsa kié’ jö ma re ti óora e jäa dse jö jmý’ mó jö dxáá’ ji jö tóó’ tá’, jmóó tá’ jmý’ kö, jmóó tá’ jmýy’ kö kie’ jö kiää tá’, kiää tá’ jmýy’ kó jö jö dse lí üü ñí’ ejö ta re tó’ tá’ mⱥⱥ tá na nyy mⱥⱥ <hesitation> mⱥⱥ mä jïï’ kiéé’ ñí’ nɇ, xen i tóó’ mⱥ jïï’ kié’ ñí’ la nɇ re lɇ éé’ dsa ta xí jmý’ kié’ ´mó, ta xi uñí’ kiee’ ngö. <noise>